تثبيت البرنامج عالموبايل يعتمد على نوعيتو للموبايل, اذا موبايل مثلا سامسونك لازم عدنا برنامج كوكل بلي, وبرنامج هذا كوكل بلي لازم بينو حساب ، حساب جيميل ف انفوت على كوكل بلي وندوس علينو تنزيل أو تحميل ينزل ويصب عدنا ينزل عدنا بالموبايل مالتنا الجهاز اللي نستخدمو من ينزل عدنا نفوت علينو لهذا البرنامج اللي غدنانو اللي غدنا انزلو يعني ندوس علينو تثبيت انثبتو ينزل عدنا بالجهاز مالتنا ، واذا الموبايل النستخدمو ايفون عن طريق برنامج اب ستور من اب ستور هم نفوت علينو ونعملو همين تنزيل وبعدين نفوت علينو بعد ما ينزل بالجهاز نعملو تثبيت ويثبت وينزل عدنا بالموبايل النستخدمو.